Ny afokasoky e misy vihiny maro ny anatiny ao ariarizato ny paquet raiky, alaianao gnafokasoky igny la ajedakinao amin'ny sisisny eo la miretsy, aha vo mifampikasiky zay i vihy ny afokasoky igny sy raha amin'ny sisiny afokasoky igny eo zay la mir-miretsy la lela afo amin'ny afokasoky igny eo.